Pos la verdá es que siempri que queamus, mo-lo passamus mu bien. Tenemus un sentíu del umol mu aparecíu i mos entendemus quasi que sin izil ná. Lo mesmu da si estamus a hazel algu especial o namás que de carava, siempri acabamus riyendu-mus i descojonaus. I comu mos confiamus muchu l'unu nel otru i ai mucha segurança, tó va roau. Compartimus cosas abondu i tenemus valoris i aficionis comunis, peru tamién mos respetamus quandu no pensamus lo mesmu. Es d'essas amistais que te dan energia de ves de quitá-la. I que te quean con una sonrisa. Chacho, axolá i tol mundu puieri tenel algu assina..